One mai sabun ho'o ite nganceng bersi weki, lung weki dite, kut nganceng mora saki, mora wau weki. One mai sabun ho kole ite nganceng mora saki one mai baju, kudu nganceng mora'n na <hesitation> kuman one'm baju kudut baju dite jadi wangi. One mai sabung ho kole ite kole nganceng cuci piring, senduk, kut nganceng kole mora sisa minyak one mai piring agu senduk. Guna'n kole sabun ho ite samo lime, samo lime ho'o guna'n kudut sebelum hang tite kut mora's taung saki. Sehingga eme hang tite toe ma toe ma hang agu tara saki lime.